<hesitation> Kaolibria zany alongany a tsy de hoe misy be karakory amineh aty de tsy de fantako koà hoe karakory hitehirizany angovony a rehefa izy <hesitation> mirigna fa fafantarako ananjy fogna hoe rehefa vorogna reka mirigna ambony by de <hesitation> tonga de hoe lany heriny rehefa mirigna ambony izy.